لو أقدر كنت بغير بعض القرارات إلي إتخذتها في دراستي مثل إختيار تخصصي لأنه لو درست شئ مختلف يمكن كان حصلت على فرص أفظل أو تچربه أكثر بس برظه أؤمن أن كل شئ صار له حكمته و التچارب علمتني كثير.